dimiyan wari curulu boni zɛrɛ zɛrɛ mu boni oyiro oma dɛ mu yɛrɛ <hesitation> tun pɛɛ ya mami wari han tunwa twa onni abɛ te mi wari mɛ tun pɛɛ ya tawɛ a ji mi wari donk a yi ma vɛ tun nɛ toni wari so o tawɛ a di oyi mi voyazi wanwa biyesi a o miniɲan a o pari o wari o dama nɛ sunu-zo doso doso na a o fe ni wari nɛ mi-ro naso se a ɲiyanna o ma'o mu dawe a o telefɔni ɲunni-mu so o dama nɛni doso na a ho nɛ wari a yirawe a o ji ɓa tun wari a vɛ ɲiyanna o ma'o